So say, miwawan miwawan wagite himbe, koi himbe, ujunere nai, miwawan miwawan wagite himbe, wala hol tirul, wala samtende, wala kod, umengam miartina miwawi, miartina miwoi, miwawan adum, koneba.